Ɓou damuwa who un ƌi khatei ɓomi ti khu phebe tukhu yelmun ma damuwa wei mun ƌi kha tei tukhu yel mun monni, kham ni khuzzam khuzzam ayokyhom domin plenk yawanci linya mbomi mikke diti-mikke diti ti karkara mah yawanci linya ulei mikke digi ti karkara kei alinya wei mikke digimg kha wem mina tebbou kho woro mina mokhoworo minazun mbomini manni-manni ƌijitiya kumeh ɓou khu woro kumeh kirei khara wei kumeh kei <hesitation> ɓagri gabagho binni <hesitation> ya kumeh-ya kumeh-yakumeh ɓiya amma mou khu mazzeni ta teb gho acewai kei kumeh pisonno kei kuzza domin kerei womni kha tei dom womni kha teim so, damuwa wei mun ƌi katei mbomi ti ku yelmun kuzzam don kuz am kheppoh lenya ayokkyoghom monni kenam, pelou damuwa ɓomi weh rov khu-roukhu yelmun ɓomi lenya kur mikketa, Linya wei mikke wargi ti diga diga piƌi manni mike diya kha tukkure lenya mun mikke biyou mike miyai tukkurri lenya mun mikke ta bii lenya mun mikkete kakkyani damuwa wei mun ƌi khatei mbomi tiki yel mun kei so munmenji <hesitation> ɓou-ɓou-ɓou-ɓou mikke wei ƌiging tukhu tu gakh mikke who mike di-ƌigi tukhu. Jukh ma mikke gab damu wa kei wei mun ƌiging kha tei, da muwa monni ni yow paroh tikhu pari kuzzam munɓuddinamun mbomi mikko ƌiging kha tei, mikke diging khateh amma mikke akulgi kalenya wei mikke ƌi ti khu yel wei mikke-wei mike ƌiti kauyem yawanci lenya wei mu diti lenya mun wei mikke di ƌibi lenya mun wei mike diti ti-ti mikke awargi mikke-mikke di ti kauye piddi awonwo kha wem kenan ɓoukho wannan paro-pari kakkra-kakkro wei ta kakkrigi lenya boumi mike bigi ɓan tikhuzunni pep men ɓuddina mikke mikke ƌiging ti pidi dizuntigakh angije lenya wei wargi pidzuni mikke bigi minnai ɓan tsi-sip lenya mikkei ti khu tui tsui titi-titi kauye-kauye mikke ta tukkrani toh babban babban damu wa wei mun ƌi kha tei ti khu yelmun ɓomi. Anghi-anghi saron, anghi penamim kha lenya wei mikke ta gab lenya, lenya wei mikke ta kulgi kha lenya, lenya ang kerang ke-kyonno mɓomina mikke wosso paro mikke wosso porozun mikke akulgi kha lenyam kuma ɓou khu gabbii ɓomi khu yelmun min ɓuddina khu yelmun ƌan hadi pok kha piddi lenya mikke wei mikke munkwo kuzun cewa mikke ta bii mikke ta kakkyu lenya mun mikke paddi biƌi pilgizun minetei mikkeye bii mikke ta wattu ko ɓou nanmwei ta parani mun ɓuddina mikkke gakh mikke akulgim elonkhu mikke aɓok ɓok domin mikke menji ɓou wol mikke menji ma mikke nweh monni kenan nbunum <hesitation> ɓou khu wai ɓomi <hesitation> yawancin-yawa <hesitation> yawancin lenya ikke digi mikke kan ka khuzzam lenya mikke’a mike who mike aweji zarapi worom kasiɓɓazum tipidi balwem toh yawanci siɓɓamum ɓou ma woro kauye mun pikkei siɓɓamum mikke paƌ tam kikke bou kho mazzenun o nu angijem kha kurbe wei nira angwu kurɓe makarantano sibbano Ni womni kha kurbe wei niryi-niryi-niryi-niryi-niryi pama khayi-khayi kurbe wei nirayii kiya? Wei niri pilwehkina nin khi ko kuro niriyi pama kha kurbe wei nira anggi kurbe makaranta kurbe wei nira anggi kurbe makaranta kurbe malla-malla siɓɓanɔr ko akaimma ban damuwa ti tui khui yel nimenji <hesitation> gomnati <hesitation> wei mikke kulgi kha khu yelkie an kubpuna wei mikke kulgi kha ku yel kai bou mike gab wikkei mikkei gab para kei gaskiya paro kulli wei niƌa bebani ni kulli nida tebani ma mikke gab kha aro mun kha an kubpuna mikke ɓou mikke gabkha arro mbomi lenya siɓɓazun aworgi pidi ɓallom siɓɓai ellenkul angye wekinan ellenkui angye kurbem etlenkui-ellenku <hesitation> khuzzam ɓallom sibbai elenku angye wekinan ellenkui angye kurbem ellenkui-ellenkui <hesitation> khuzzam ɓaddou khobo pidi mai mayezun woi nitapidi tebani pellou, ɓunnum, <hesitation> lenya mbomi rrou yay pari menkhuzun konongmengekhu zon illan dagar-dga min ɓuƌdina har kha kyam khu yel, Lenya mengi khuzun konong mengie khuki kei konong mengi khuni amen cewa miyake worri tomon miyakei wortommin miyakei woritomnin miyakei woritomnin minatewo ɓomi murrou munrouya munrouya. Munnong kiram-kirm damuwa mundi mu mudi glabani mɓomi ti khu yel mun konon mengi khuni min ɓuddi na mikkei meng khuzun, a’nkubpuna mikke mengi khuzu a’nkerkonyo kyonno mengi khuzun mbami a’a kamni tipiƌi polro temou dakkhku ga ko mu a’nkubpuna mikkei kha anbuddmamikkei-mikkei pallou kedang sibba mikke patton ti siɓɓazun kawai mikkei mikkei-mikkei a’kulgi wa sibbai who diti ti kauyem toh nita tebgbo gaskiya ti khu yel kei kamnin damuwa sosai-ba nin damuwa sosai niƌayi kui niyayi kunyiwa ti mun buƌƌuna mikkei ti-ti gakhyi mba mɓomi ma ganyi kumo ma-ma-makhiri pan kei ni day-nidayi tebani munmenji ne pengne aro ma kha ya poy ma penyi ƌo ma kha ya piy ma gabbi ya piyma ya-yagai nin meremai ma ƌayi mere kei dai dai. Ko diya magu mere kei’m’adaidai’m ma kulgi kha piƌƌi lenya mikkei ƌiging ti kauye, ma kulgi kha lenya ɓou who yam ba munwegho ta ɓou kho kulkazun. Kul kulgikasun ma angyi <hesitation> who mikkei mengi, woh yambongzum men gi mamungezun? Ɓomi khu yelmun angyi ƌii lafiya’m angyi ƌii lafiya’m a khu yel mu ɓomi anggi dii lafiya’m ellonkui web monni <hesitation> a’m bgununyi gaskiya pari dimmo do kei a’n dimmudo danikizun a’n tumotum-tum mo poƌo ti khuyel mikkei mengi khuzun a’n dimmi ƌo mikkei mengi khuzun <hesitation> piƌƌi wei mikke womni kai-kai bou pidii piddi wap yambam mikke mengi khuzun so kei damuwa woh bonu dii woh konong mengi khuni, a’n dimmi do mikke mengi khuzun a’n-a’n tummi di ti khuyel mikke mengi khuzun toh tan wei diwou kikhyeyi munlii jing yuwani kha yagai munlii jing yuwani ka yagain tundi konong mengi khuni ɓou khu worou pidi poro ɓomi-bou khu woroupiƌi poro ɓomi konong eh a’n dimmi do mengi kini a’n-a’n tummu khutikhuyel men kini toh munliding yuwani kha yagai dolei ma wah ma worgi khai-khai ka damuwa bomi ti khuyel menji ɓou <hesitation> lenye who mikke digi ti gagho Ɓou mikke pɛnou parokei wei tawon ma mikkei gab khokko ta wattun woh atii ƌiina manni wem wanƌa ɓomi ta diina munda kau khumun munƌi tiyai mun dayi paro mun monni <hesitation> ɓo mi mun diiwou mun gabbi khokko mur-mun ɓangii merei dun kada wikei saka paranim minatei niƌa tebma <hesitation> mun kam ka damuwa tukhu tu-tu-tukhuye i kei, khuyel munkei khuyel amma bomi mun ƌakkule klw yeli kha menikhui konong meni khuni konong diya a’n men khuni-konong diya an meni khuni-toh! Sabodahaka munmengi ɓou ma wattun cha ɓagkhro ɓou ma bayrou yamba tii-yamba tii-yamba tii-yamba tii-yamba-yamba ti tii-ti-ti-tii munma woh kereti munma amma ɓou ma ɓagkhrom fa kamni-kamni-kamni mere who ƌoi munda wara yu kui, tuuba munra yu kui, konong tiyu kui pɛɛp mun gepe pellou kei ma munriyu kui domin konong mengi khuni ammani mengi ma wehma ƌigti gagh mamun ɓuddina weh ma ƌigi-tii gagh ma-ma-ma pɛngri piyma makem, mapɛengri ƌoma ma gabbi ya piyma ma gabbi ya piyma ma gabbi ya ƌoma ma gab-ma gabbi khira kenwe ma gabbi khira khizau yagan mere ma’n mahaƌƌigi khu lenya don ma yu mere kha tare khatsuna Ghaƌƌigi khu lenya’m don khu gabcewa <hesitation> woh mikkei mingi kei mikkai dawei don tiya mere kei mundigi-mundig kha-mundigi kham nin damuwa gbou ti khu yel mun kei amma angyi miya wei yawattu bagremun khu yel kei yamba arri kyarrum ti illine ti gagh kerme kyaru khu yel kha bagre mun minmun tipiysimun munra ɓagrina bou mu ɓagro wikei weitiyi wala ku ma bou ma ɓagrom gitiyi wal’lam to in-in taƌigi muni paro ɓou yamba khobi toom bou yamba khobi toom, yamba ta munmu kokkho ta nunemun kokkho woh yadda weh mund ɓatu mu-mu-mun-mun mun-mum gabpo khai khiƌam meni khui kei konong kei mengi khuni kei konong kei yamba ta ɓagie mun khidam <hesitation> rashin menji sab woh mamengi sab kam yamba ta ɓagre mun komai ta wannan dai dai amma babban wei nimengi bou ma khamma mun munu ya ɓong mun ti yamba ɓou mun munewo ɓong ya ɓong mun ti yamba yamba ti khobi toom, yamba ta ɓagre mun komai woh mun mengi who khu mengi, woh mun mengi who khu mengi, woh nimengi, woh mengi yamba ta ɓagrina.